Kan khayyaroni fi basafi le dewla fil alam dugut bakhtaar basafir le amirika finshan kan mashet qadi amrika fi waqit shiya bas tilga muwadin wa biqbalu ayyi nadum min ayyi bikan ja, wa tilga nas min amrika mukhtalifa, jo min bikanat katiraat, tilʼallam minum ashya katire wa tilʼallam qadi asshaqalizzamaniyat.